नाकुन के सीधा काटल जाच्छे नाकुन के घुमावदार तरीके से। काटे से बचल जाच्छे नाकुन के तोचा के बहुत करीब नहीं काटल। जाच्छे नाकुन काटे के बाद किसी भी नुकीला और खुद्डरा। के नेरा को नेल फायल से धीरे से फायल करल जाच्छे न नाकुन। काटे से पहले हान देवल जाच्छे नाकुन के हलका तेल और पानी से। गिला करके ताकि वो नरम हो जाओ उसके बाद नाकुन काटल जाच्छे।